تجيب قفالة كيما لي كاينين في لاشوميز هاديك, و تجيب خيط تا هو كيما لخيوطا لي راهم هناك, و تلسقهم و سيرتو دير هديك لحديدة في يدك باش الخيط بليتو الرة ماتوشيلكش يدك و ما تجرحكش و تقعد دخل و تخرج حتى اللي تحكمها بالبيان, موراها عاود عقد هاداك الخيط باش مايوليش و عاود قطعه